Bie mɛ onni famuna ma ho klimatizɛr be a mu'a pipian nɛ mu we zo le mi ji dɛ a ho'o zu'i a honi zin mɛ bie ni we a marshera ma yi <hesitation> un bɛ'a nunɛ a famu'a mu sese unbɛ famu'a mu sese dɛ